sæl og verið velkomin í

heyrum af manni sem ætlar að ferðast kringum tunglið sjáum þegar Stjarnan varð bikarmeistari karla í fyrsta sinn og kíkjum á hátíðina í Laugardalshöll ég heiti Sævar og nú verða sagðar

fellibylurinn Mangkhut fór yfir nokkur lönd í Suðaustur Asíu um helgina og olli miklu tjóni hann fór fyrst yfir Filippseyjar síðan Hong Kong og loks Kína en þetta er mesta óveður sem

í heiminum á þessu ári eyðileggingin var mest á Filippseyjum þar sem fellibylurinn fór fyrst yfir þá var hann fimmta stigs fellibylur sem er hæsta stig þar létust fimmtíu og níu manns hús hrundu þök fuku af húsum og rafmagn fór víða af í Hong Kong þurftu tvær milljónir manna að yfirgefa heimili sín og mjög margir leituðu skjóls í neyðarskýlum í Kína rifnuðu

tré í sundur og vatn flæddi yfir götur stór háhýsi svignuðu í vindinum eftir því sem fellibylurinn fór innar á land í Kína minnkaði styrkur hans á þeim svæðum sem urðu verst úti eftir

vinna nú björgunarsveitarmenn og aðrir að því að hjálpa fólki og laga það sem eyðilagðist nú er búið að tilkynna hver verður fyrsti almenni farþeginn til að

ferðast umhverfis tunglið skipuleggur ferðina en fyrirtækið hefur lengi ætlað að senda mann út í geim það hafa bara tuttugu og fjórar manneskjur farið til tunglsins áður enginn hefur farið þangað síðan sautján ferðin var farin árið nítján hundruð sjötíu og tvö geimflaugin sem notuð verður er sú nýjasta frá

geiminn en er ekki tilbúin flaugin er endurnýtanleg sem þýðir að hún svífur aftur niður til jarðar og þá er hægt að nota hana aftur að mati starfsmanna er ferðin mikilvægt skref í áttina að því að gera almenningi kleift að ferðast út í geim ferð

til tunglsins verður þó ekki fyrr en árið tvö þúsund tuttugu og þrjú

stjarnan er bikarmeistari karla í knattspyrnu árið tvö átján eftir sigur gegn Breiðabliki á laugardaginn karlalið Breiðabliks varð bikarmeistari í fyrsta og eina sinn árið tvö þúsund og níu en Stjarnan vonaðist eftir sínum fyrsta titli leikurinn fór rólega af stað og ekki mörg færi í fyrri hálfleik það var eiginlega ekki fyrr en í seinni hálfleik sem eitthvað fór að gerast þá komu nokkur dauðafæri en góð markvarsla kom í veg fyrir að liðunum tækist að skora leiknum lauk með núll

jafntefli eftir venjulegan leiktíma og framlengingu þá þurfti að grípa til vítaspyrnukeppni notast var við svokallað ABBA kerfi í keppninni þar sem lið taka tvær vítaspyrnur í röð stjarnan vann fjóra eins og fagnaði því fyrsta

karla í sögu félagsins það var svo Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra sem afhenti Baldri Sigurðssyni bikarinn mikil fagnaðarlæti brutust svo út enda ástæða til um helgina fór fram stór hátíð í Laugardalshöll sem bar nafnið

er sniðin eftir erlendum hátíðum sem kallast hátíðir á þeim kemur saman mikill fjöldi fólks sem hefur áhuga á alls konar spilum kvikmyndum vísindaskáldskap og ævintýrum

mættu í alls konar ævintýralegum búningum þar voru persónur ófreskjur og vélmenni úr kvikmyndum tölvuleikjum og öðrum sögum nokkrir þeirra stunduðu svokallað

í því mætast þátttakendur og leika persónur úr sögu sem þeir skapa sjálfir á hátíðinni voru básar þar sem hægt var að kynna sér alls konar hluti þar voru ýmis borðspil sem var hægt að spreyta sig á og læra um listamenn kynntu verk sín og aðdáendur gátu keypt þau eða fengið eiginhandaráritun

þar var hægt að skoða ýmiss konar vopn og föt eins og

á tímum víkinga meðlimir félagsins settu líka bardaga á svið en þótt það hafi allt verið í

í gamni fylgdu því auðvitað hættur það voru líka erlendir gestir á hátíðinni einn þeirra var sem hannaði búning Svarthöfða úr

einn af hápunktum hátíðarinnar var svokölluð keppni þar sem þátttakendur kepptu um flottasta búninginn keppt var í aldursflokkum núll til fjórtán ára fjórtán til átján ára

og hjá átján ára og eldri var bæði keppt um besta einstaka búninginn og líka besta